Titot laba tiestang ma paparakgip. Paparakgip onim naubi gabuat maiabuam gare mani. Are tapiok <hesitation> mare iri uduma, papum, are kaukau <hesitation> are popot ma mirio paparakiap la bob ma la mamio nanoara pialap. <hesitation> uriot upau la parak onim lukuan. Mirio parakgiap la meliam tinan, ga mirio parakgip mumio betmeng. Tinan la buat magossormeng, lata la mela meliam ubiam, or meliam ubiap miro parakgiap tinan laman meliot upau. Orait tara la mumaioi ramirolo pa parakip, la mamaio na nonavup, ouro ina mon, mamaiora, inamaniap ga, orait mumaio, mela inamaniap meliam ubiap, mela <hesitation> mavugatmeng laubap, magatmeng nauvup me naurup, ga mela maionama ga masuameng mire aubap, masuameng ganam ure meliam ara mire ubiap. Melio ubi a kaukau, melio ubi mau udup, melio ubi ova, melio maman kain pageap, la maiot gare <hesitation> labuat bu <hesitation> laba, mire pageap la mumaio ba mionang la mire, ga miriro gat pa ma parakiap la mire magosormeng <hesitation> magaripma. Temaieng la titot leba ties tang ga talang irio ait miun, memani are, tinan la karukan mamirio paparakiap na, nabaranim karukan. Tinan la parakmeng inamaniap oubi, ga ubimeng ga magosormeng ubiap, ga ela kakaliat, ga mire ubiap mmila ganim la mebulam me naurup, ga maseksek meng ga maiaram miria ubiap ga melio va, ga melio uduma, ga meliam non gat paparakgiap arar titot <hesitation> mumaio taim la mumaio lakuan agaulap taim la mela maiovam ubiap ga mumaio, manu lakuan ga mumaio mire lo, upau bip eba maiavang louna ma, mirie ga masusunmeng it nakap bokit, mirie ga, ga maiabum na kabalap omaiabum ga na kapit bokit, mire ga maiabum it nakap bo iouna, ga maionama, ga masuameng, ga meburuam meba, meba Buagam ba ga masusunmeng, or mavirimeng, ga maialam uri inamaniap. Eva inamaniap mirio paparakgip la, la tiro la meliam na ubiap. Me inamaniap me, me parak na, na naup ila are maiam inamaniap la ogosarmeng magat ga mirie. Tinan gat mirio kain parakgiap met na luvuan. <hesitation> tara la ubi nung tinan, ga parak naluvuan, nunuo migana migat, nunu gat an la nunama ga nualo, are bamegama migana ipma o laminais, migana ipma la ume va valo parak maun inamaniap. Mani la nuno migana mi gat, ubi nung ga nualam mire pageap me inamaniap me, meba maialang ties, oparak ga mumio inamaniap. Parak ula mumuru, paparak la <hesitation> ba non inamaniap na non pialap laba mumaiong ga ogamameng ure magat ga ure marap la magosar nung, merela murum. Tira gat iro la bubuo inamaniap la bunama, poiang la bunang ga osain buong agat buong ga osain buong agat buong ga ninimiap buong, ga nunumiap buong, ga agat buong maset, memirio kain naup la tiro la bunama ga bum ara lo paparakgiap, pa tinan, Ga lop, ga lala gan kakailit mela <hesitation> laimeng. Tinan la magima nug inamamiap la maionaa ga parakmeng, maiom paparakgiap onim tinan talagan, magimanu ia kakalait laimeng, ga i magaulap la talagan. Kalait kualapik meng karukan, maionama ga maiom mirio paparakgiap ga mionama maset. E, puiang bubuo, ganam, na irio ogosor buong urio ubi, la bula navanap ga magosor buong mirio ubiap ganam, meba miro paparakgiap leba magosor buong, ba maionang inamamiap gat magima meng ga megama migat, pageap mirio mila muru. Are mire gat, urio nirobu gat, uro nirobu la a imaning papot oubi, apopot oubi la, bamaiarang, bamaiarang ure nus ba ofirmeng, ba ofirmeng ure ur ga <hesitation> maialang un kumep, magirmeng ga ma iapuam na parakgiap, mirio parakgiap la bivam gare, are <hesitation> parakgiap la mela meliam magaulap nau ubi. Urio, nur la tara imaning papot oubi, ga papot maubiap. Urie gat nirobu la pigagagaire pipirit ga ure nur, ga mare mime kuk maime. Ga ure ga maro uri <hesitation> maro muarapo la, meregat la muarapo. <hesitation> Onirobu meregat la memaning papot oduri, mere la maiaram ga magasormeng arup, mere la maiaram ga magosormeng <hesitation> nonara pageap la mamait, na irio tara la bunama ana. Are gat usik nur, nur la imaneng papot ma ubiap, ba bualang gat un kumep, ba tebuara ba buabung nasit, ba magosor buong non ubiapo, are la mela inamaniap ga osagameng me kekep. Muana la ure nirobu latara muru etinan la karuka mamirie no pageap la betmeng, urio nirobu gat bet iang arar. La titot la bubuong garam la bunang ga ovien buong gat urio nirubu man ni. Uriet la ialo kekep bu, ga ure muio ga busiala oma pagaep la bubuo tale obit tinan. Pa uriot u nirobu la muio ga maset bunama una ga agat buong pageap buam lakuan. Aret la, tuguma pageap lukuan are punama mela magaulap nau ubi, mumaio magasormeng <hesitation> tatak Tatak ioup maiam, ofirmeng nur ga magitmeng mena kavapmaiam me nasait na iouna, omamagitmeng sisigalap maiam, ga maiabuam nap bogit, meba mumaiong inamaniap nabit ga parakmeng, obubuo lama mubuong bunang are bubuo nagap ga lop buam ga lop buam nabit la ba mubuong bunang, ure osukbuong ara paparak, ga bualo maun, muana lakaruka ogane pa uriot nur, la bualo osupmeng urio, urio parak ga parak buong una. Temaieng la buga temaieng me iurio nur, otemaieng me urio nirobu la muioo ga ialo paparak bun. E, bubuo magaulap gat na irio tara, buat bume agat buong me pageap onim na baranim, meba bula maubing, meba bula ga, tiro la betmeng papot ma tafaiap, me pageap la bula maubi na baranim, pa pagaep la bula obi ga mubiong muana la obulai rauri ubi bog inamaniap onim lakuan. Labubuo inamaniap onim lakuan la bunnama, ga bugama, tara irio leba, mila ufirming, meba parak buong, papot ma laba meama okruk nala narang <hesitation> marie onim na baranim, pa nur onim na baranim, ga munang nabung nakap, bomarap, ga parak buong Papot ma inamaniap titot la mega parakmeng na pagaep onim na baranim. Pa karuk, nur kan la tara muru, ga nur kan la ialo gat gagas bun, ga nur gat ure la taim, la parakniung ga nu, ba magimanang neiop nip la maranu ga. Pa leba man paraknang na baranimup, bo ogamanang, ninimiap nung lebat kakalait matiba, ba kalait laipak nang, ba kalait <hesitation> kualapik nang. Memani? La parak nung na mare, pa mirie papot ma mirie la nume numama, papap nuam, ga gapnum mup, ga <hesitation> mirie la nomait tinan mega laipaknung ara memani ga laipak nung, memani laman paraknung na baranim. Lama parak nung iro nirobu ga parak nung ira louna, ga parak nung na ubiap buam opaparak onim lakuan, ba mait neng neipnu leba gagas meng ga neipnu leba talagan kalait lainun ga kalait kualapit nung. Mani la nunuo migana la nume nunur ga nume nu mirie gat kumep buam, papot ma inamaniap la ugamai ma kumep, karukan a pageap ba leba maialang <hesitation> u kumep mimet maialo nur. Papot ma titot ma ialo nur maun kumep, ga papot ma la umela Kumep titot la nameng me nur. Nur la ogosor eng ubi ula ganu ga titot <hesitation> la burama ga ubula ga buaro kekep ga magosor buong non ubiap buam ga tugama temaieng me nur. A tinan, a tinan la magamai kumep, ma sisigalap ga ma pageap la maiaram na ubiap. Pa tiro temaieng la muiora nirobu, bunama umm parak, papot ma nirobu la muru, memani la ialo, ialo gagas bu buaro gagas un nirobu, la ialo kekep bun, emela lop na nap o lukbuk mela na mirie lon navup, memani iro nirobui. La ma tale betieng nirobu atabo titot, nirobu la maset betiang me mirie non pageap la buat obula kekep maun. Tina la karukan, tale buat omela kekep patpagea ba. Man omelat kekep na sune ma pagea onim naubiap. Tiro are mita laman tivam ara. Tiro ga, nirobu na tara la muio, muio ga ogasareng ubi ula, ga lalo kekep maum, inamaniap buam o. Tatimup buam, bikmanip buam mirie la meke mebulam. Titot la temaieng are paparak oirobu ga mirio tatak sisigalap buam la ba magosormeng meba parak buong. La miremi leba parak buong ga o parak onim lukua ba magimanang neip nuo leba maranim ba. Ga mirio gat parakiap onim lukuan liba nabu urio nur mana eba matneng, eba paraknang ga maninip nung kilalap nuo ga paraknug ga muong arom abuluma ba, menakap bo ure maro, bagogimanang eba maninip nang kilan, kinolup nuo muana la nur uri la ogosareng uri ubi. A temaieng, bubuo ganam ubi ga parak, ogasorbuong parak ula mumuru o nur. Eba ogimabuong gare tiro la bung nur, <hesitation> bung nur eba buarang nur ga ofir buong ga buarang magit o ga buabung na, na paparakiap buam ba iotneng ba tina gagas nung. Ninimiap nung la laklago, ga ninimiap nung. Ba ogimanang are, talaga kakalit nung. ba mait neng papot ma inamaniap la menu are lanamor dodorabam meng, mani laman maiom pageap onim na baranim. Tale gan maiom pageap onim na, na lukuan la mialo omagosormeng a louna ga, titot la papot ma ioup la magosormeng, mirea ga maibuam iet na kabalap <hesitation> ga magosarmeng maro ioupma. Mirea ga magosormeng it gare talegan agatmeng me ninimiap maiong kakukan. Are rapmat ga tuguma, poiang titot la ina ubing me nur ga ina ogosorbuong, ga ure nur la taim la tara la ila nsait na miro tatak parakiap buam, ba oitmmang, ba magimanang la bagan osainang ga onaie onaie, pananim maiong pananim o urie iouna la agosornung la muri. <hesitation> titot tatak sisigalap buam, temaieng la parakbuong, temaieng irobu temaieng ale buboba le, magimabuo mirie pagaep ga buga migat. E lon lap la buaira ara mirio poiap pageap gaman parakbuong ara agarit. Papot ma inamaniap titot ga melat magosormeng merer pagaep ganam ga parakmeng lara bagarit ga durimeng. Karukan a noba nai iro tara laba agimanang la parakong iro nirobu. Karuk, papot ma mirie la parak meng it na laip maiam mila pasokmeng neipma. Talegat parakmeng gare tinan, are tiro ga tugama, bubuo inamaniap poiang menabula na lakuan na bula na nap maiang tatimup buam tanam la na bunang ga ina parakbuong ga mire. Are buong tarai, bung nur, bug a bung ga bunang ga parak buong na loup, ga mirio pageap eba ogimabuong ninimiap buong la laklago. E, tiro la ba magimanang are tiro la tunama lakua gau uri, magimarung papot ma magaulap la tale gan a mait la agosor meng louna osem ga papot ma la talegat mela naubi. Man maionamat la ma maionamat laileng gip ovanmeleat lapmaiam la maionama na tara la omela kekep, na tara la ba, me lara mela ga useu meng, beba mumaiongit ga magosormeng loup, maiam na kap bo kit maiong mila pasokmeng neipma. Are rapmat ga tuguma temaieng la bubo ganam bubo ianamaniap ina ubing mena ubi bong onim tinan, ga buga temaieng ina bulang ubi bong maun. <hesitation> aiap buam, ga nagap buam, ga mirer ganam meba miro ganam mila kapim la ina masingbula buat, buaram agarit. Miri tatak lop ga lop mila magaulap miremi la ina masinbuala a ioua masingbuala <hesitation> ougam. Niap ma kumep o nur, o masingnala o nur man ubi la ime ogosareng ga, urio gat nirobu me ubulubup or, le ime magosormeng <hesitation> kep o, gaman gat non ubi ta ime magosormeng mire ubulubup o, nirobu ma. Temaieng, a titot la magimarung pigagap ga ma pageap. Ure ur gat titot la osagameng papot ma titot la maro nur <hesitation> ga maiot, ga maiom gamire sisigalap taim, tara la muio betieng, ga karukan ogane omaionamat la <hesitation> osisimeng ga maio ga sisigalapit. <hesitation> nur la tara muru na tara la <hesitation> papam nam dalap nuo. Papam nam dalap nuo, ga muno nuburum kop o, kop o nur gat ba oitneng urie dalap nuo la papam ba ina mela naurup. <hesitation> titot nur la tara mumuru me bubo inamaniap onim lakuan. <hesitation> <noise> tuga me buairang <hesitation> parak maiong mirie la meke mebulam la pasokmeng neipma ga bunang ogimabuong nur gare parak migat, mani la ure nur laba og ga manuabua tatak sisigalap nuam <hesitation> nakap bokit ba maitneng, mire la ure nur la ogosoreng ubi ula ganu. Are titot gat la ogimanung nur la <hesitation> osagameng gat. Osagameng gat nur titot e na non pialam lakarukan o nur. <hesitation> are nur la karukan na non naup la kakurukan o mur <hesitation> are torua nakap lelet la karukan o nur a nurup buat tiro ga mime omai nur ga ogagameng me toruan lelet. Memani karukan o nur lelet are tiro, tugama nur la tara mumuru. <hesitation> nur la baila baila ofirnung ma, ga nua bu nasait na kabalap ba oit neng, non nurup leba, are la ba maset. Iea ga eba maset paraknung ga tenaba memani nunuo laman nunama are nur la mmigat. Temaieng bubuo inamaniap ganam ga magaulap poieng laubing me nur titot ga buga temaieng me nur, mani ure laket betieng ga ogosoreng ubi. Tara la ila namiro paparak buam ba murumba temaieng. Aret tiro la maitigat mirie la malavio nur ga mela na sune, mela todang na sune, ga mela na sune mela maialo nur ga omai inamaniap me na luvap, maiam mirie la karukan onur na luup malavio ga magosormeng pagaep ba mila murum na luvup maiam leba maiong nur ga mirio, ga mirio, ga mirie sisigalap malam are titot. Are ga tugama nur la tara mumuru, ga nur la, a non nur la talet pagae agarit, urio nirobu la muio ga, are la muio la imaning a maning agat migat me bubuo inamaniap la bumalo ourko nur temaieng. Bubuo ganam Nauro inamon, <hesitation> buat buaro nur are <hesitation> papot manaup are la tula a mairo urio nur ga malapu na tatak marap keap maiam <hesitation> merie la pasokmeng neipma gat osagameng nasait na baranim mupmaiam. Are la ba nala oneng ga nala ounang ga nabung na sisigalap nuam ona kavap nuam la nula agosarnung iouna ana, are uro nur. Are nur la tara muru ga talet bubuoro nanavup maiam gat mila tatogiam <hesitation> mire gat la osagameng nur na nap osusaga, osune. Are nur la tara muru, temaieng la bubuo ganam la buaring nur la ogasareng ubi ula ganur, meba titot la bunama. Are bubuo ganam bubuo inamaniap it, pa nur bubuo papot ma inamaniap nairo tara titot, la betung gat la beteng ara nur, papot ma pageap la tuam lakuan la tu na nurla magasormeng nurup ga titot la teruba memani? Nur la muru. Temaieng titot bubuo inamaniap ganam la bunang ga ogimabuong nur buga ure a migat, migat, migat <hesitation> A upau migat, nur gat laba baraknang onur, onu purun ganu nur, ga utnung ara ga durinung ga poiang me parabira, tale gat punung meba ina paraknang, nu puru o nur onu nur. Temaieng atabo uriet.